O dubio o vëgne quande no te pagan a-a fin do meise che fòscia o padron o se n'é anæto in vacansa co-e palanche di seu dipendenti. Un atro dubio te vëgne quande ti devi pagâ e bollette e t'æ za finio e palanche. O terso dubio se fa sentî quande no ti treuvi teu moggê à cà pe çeña che a dixe che l'é anæta con e seu amighe.